पहिलाका बुणापखा ढुंगाको पनि मुटु हुनो छ भन्ने छे । केही की ढुंगाबाट आवान आउनो छ । रुख पनि रुनो छ भन्ने छे । केइकी काटेपछि रुखबाट आवाज आउने न उ रोएको हो भन्नेछे । तेसैअरी जीव जनावरका पनि मानिसका जसा भावना हुना छन् । उनका पन आफ्नै बेदना हुना छन् । आफ्नै दुख हुना छन् । आफ्नाइ ब्याला हुना छन् । केइकी मानिसा जसरी बोल्ल नसक्या पन उनीहरूका पन पिडा हुनो छ । उनीहरुका जसो उन् उनीहरूका पन अँ त्यही अनुसारको चोट लाग्या हुनो छ । कहिलेकाहीँ हामी धेग्द सक्ता छौँ गोरु बाच्छाका आँखाइना आँसु बग्या हुना छन् । केइकी उनलाइ पन दुख भया हुनो छ । त्यही भया हुनाले गोरुबाच्छा पन अथवा जीव जनावर पन मान्छेका जसरी भावना भएका हुना छन् । उनपन सुन्न सक्दा छन् । कराउन सक्दा छन् । वाँउछि उनपन हिड्ड सक्दा छन् । मान्छेका जसरी उनको पन भावना हुन्छ । उन्का जसोपन उनका पन बेदना हुना छन् । त्यही भएर जीव जनावर पन मान्छेका जसरी महसुस अद्द सक्ता छन् । यो पक्कै पनि जसै कोही मान्छे लठ्ठि समाइबट केही गोरु कसै गोरुकी हाण्नाइ लागि गयो भने यो पक्कै मु हाण्नाइ लागि आएगो भन्ने उ त्यो आफ्नो पिडा महसुस अद्दो छ । हो तसैअरि मान्छेका जसै उन्का गोरु बाच्छामा जीव जनावरमा पन भावना हुनो छ । उन्पन मान्छ्या जसरी आफ्नो भावना महसुस अद्द सक्दा छन् ।